Mebɛpɛ dɛ me saafee bɛyew kyɛn dɛ mo "phone" bɛyew osiandɛ mo "phone" a mikitsa no sesei yi, me ndzɛmba pii na ͻwͻ do a sɛ mo hwer a ͻbɛhaw me yie. Na saafee dze, ͻyew a wͻtͻn ntsi mobotum meebu no na m'akͻtͻ fofor ato mu. Afei so, saafee no bo nnye "phone'' dze nnyɛ pɛr. "Phone" no bo yɛ dzen kyɛn ne ntsi sɛ me saafee yew, mobotum atͻ fofor ahyɛ anan mu.